<hesitation> ¿a sackan gibañ nú sin-sin ra tecnología? Sackan valna sa rninu ah, antes rninu, a za nap ra’va foc a za nap ra’va ni rckagi loo rava, tu gap teléfono chi, zackan pues zë biu buny antes, zackan somen xila ni, nare tan acostumbrados nanu nare rathe rack solucionar cun ra tecnologías, valna za gininu za licuador za, per aba, par gininu nú ra bzaby nú xilani gétz, ganga ni gindo ni lo gétz, xilani, <hesitation> gút un xi rani val na rninu za luz ah, zack xila ni, zack ni na prava antes candil nap’rava xila’ni pat xila’ni, gasolin zy rcha rava lañ th lañ th lat’e chi rzob ra’va th, za th du’i runi chi ze, zëzy rcagi loor va antes, zackan, zackan gibany buny sin tecnología, vaini segur pani chi zëck biu nú antes.